أفضل نصيحة تلقيتها كانت "لا تخاف من الفشل، بل اعتبره فرصة للتعلم." هالنصيحة غيرت طريقة تفكيري. قبل، كنت نخاف من اتخاذ القرارات بسبب الخوف من الفشل. لكن بعد ما سمعت هالكلام، بدأت أجرب أشياء جديدة، حتى لو ما نجحتش في البداية. مثلاً، حاولت أتعلم لغة جديدة، ومع كل خطأ، كنت أتعلم أكثر. الآن، نشوف الفشل كجزء من الرحلة، ويعطيني دافع أكبر للاستمرار.